איך האב ליב צו נוצן האניג צו מאכן מיינע עסן זיסער, פארוואס? וועגן צוקער איז נישט גוט פאר מיך, <hesitation> איך האב נישט ליב- איך- איך- ס'איז נישט גוט צו נוצן צוקער פאר מיך, אבער האניג איז מער געזונט און כ'האב אויך ליב די געדעכטקייט פון עס ווען איך שמיר עס ארויף אויף עסן.